Tï va anoi vaye jaeko añemonde kavi vaera peguara eri jata ikiapota jaema kua tï va ko jae misirai peguaraño amonde vaera esa yano oyemonguia katu.